Boorii, boorii boatoi Rapoisi'uu, ua o horipi'e- haa'ioboroo itokopa pita oo'ore bo eiha. Eiha basi haia <hesitation> bo heetaa bo takoba'oo a horipi'e- haa'ioboroo. Haia oru'oo bisio pita bo riiri'o bo bo aruhe'oro roo'ore bo rii eitaro roo eipa'oo oo'ore bo aruhe'oo oo'ore bo eiha. Opii'a tabiriro bisio ei hiru'oo, bo hiru bisio pita bo re'uhia, bo kahe bo saraa'oo, hioko'i, <hesitation> bo bo uria bo ta'iri'oro oiraareha oo'ore bo apata haia oo'ore ei reeto'oo roga'a itokopapita sa bisio eke'ioba bisio a horiia boo'ore bo atoi. Siipi'ita kai ruupe hiru iisio tahiro, a uka bai kasibaa roga'a sa o iroropa'ioboo ii'oo bo heiha. Eipaareha oru oira a bisio eke- haa'ioboroo roga'a bisio, hori hori reeto roga'a hori ai'o roga'a hori tahi roga'a ii'oo oiraarei oo'ore <hesitation> a bisioea opita tradition oira'opi boorii boatoi. Hioko'i ei bisio boikiro iiaa ii'oo kai oo'ore bo riari bisio uka toku'uebaa bo eiha a bisio keke'iobohara roga'a oo'ore bo riari bisio a bisio teaehara bisio akuku'iripa, urau ruba'ee'iripa roga'a ii'aa bo riari. A oru oira toku'u- haaba oo'ore akuku tahiro, uka oiraba oo'ore bo eiha. Ei toku'u'oo a hura'iobaa, ori ii'aa akukupita roeoare oo'orei kaukau, ua o age- haa'ioboroo ii'oo bo eiha bisio'upa iokaa, oru oira hioko'i ii'oo sa bisio aga tea pi'ebohara pita bo riari. Ei hiru'oo hokobaa a upi'upiebaa roga'a ii'oo eiha'ihara bo rasuaae, kai oiraae oo'ore bo takoba oiraae boogo ei ogo'oo a huraabohara. Eipaareha, boogo hura'iobaa oru oira roga'a roo'ore bo takoba tau ubisi- haa'ioboroo oira hurapi'e pitee oo'ore boogo oiraae ei reeto tahiro'oo